Xakoa ta kichi nriohuavii, ta kenti chón a tikolo, a tikachi ta kenti corra kuanti chín nrohuaviijan adu aduxakua ta da kixhi ho o on. cola pelada, nro pinto, xaniti ti koni ta dikon dikonti xati ta danroko tikonijan.